Oh leroa bro hitanao tsaiky iny! Za ndraiky leroa mi-conseil anao amin'i tsaiky iny fa ziny ndraiky e kiasy iny. Iny bakeo iz- nareo mifanentana, anareo leroa samby ein anao zao fotsifotsy zio maintimainty ay mifanenta leroa nareo bôkeo zaka tianareo nge mitovy e, tanjonanareo koa mitovy, nareo leroa miaraha fa araha anao miaraka amin'iny anao ndraiky loha tonga de juska antitra anao tsy miovaova sipa koa anao fa iny foana vadinao e bakeo leroa koa tsy mampirafy anao leroa perte e.